mai eharuma indonesia kan unik, ala haruma kalo loi negara lela kan oh bahasa angkan esa ruan po indonesia kan bahasa ho'un, seram bahasa lelaki'le sumatra lelaki'le, bugis lelaki, pokonya indonesia kan lelak'i abis. seseruan tati nibahasa san tohule tohule lela bahasa lelak an padahal loi seram ruan, makaloi esa tasi kasian numa bahasa lelak ki'le padahal le maluku. He indonesia kan negara maele siam pokalo artinya berbeda beda polelak surung bahasa beda-beda, jadi kalo. <noise> itari bahasa tatima inialelak beda'le maka esa ita tati sepa le bedal 'le, tohule leibeda, iha le ibeda le, padahal imate mau seran naruan <hesitation> hada indonesia ngkan negara maina si'ang kan puhanya malosiahoun anso poka negera lelak kn esa esa ruan naname. <noise> pokalo mai indonesia sumtra lelak. bugis lelak <hesitation> manado le lalak, tarnate le lelak, <noise> ambon amosim, kota ambon amosiam kota maina siam kota maina siampo hanya balagai berbagai suku malosia lelak'i abis aninla bakudapa timalosiam sela bahasa. Pokalo biasa biasa oh malosia biasa biasa okalo indonesa haruan kalo la bahasa indonesia pokalo siruan tati silamalusia ola bahasa daerah, anta pasm Pokalo ita tati ita oh ibahasa samusi ibahasa ko, indonesia kan unik <noise> loi mai itare inian lelaki'le, kalo loho bali'am laharumpa esa ngaben te am upacara ma'ina <noise> amala hata huwa mayat pokalo lotloi sumatra laharuma esa tari piring amsuru adat. Jadi bugis tati sumatra nua beda le makau lunuma tapasa'am inta maimaluka numa tapasam, jadai adat istiadat kan beda beda <noise> jadi loho jawa le ibeda aceh siro ikalohu lahruma tarai piring te lohi loho sumatra tari piring <hesitation> mai maluku'a nia beda mansia ron tati niadat <hesitation> maksutnya budaya. Buday mainian'nan kalo malosia loho jawa lareki la labingung-bingung alelak tati malosia lo jawa. loho jawa, loho sumatra, aceh la bingung bingung atinya maisiam kan ipaki tulu paki <hesitation> salawaku amusi iali uri. Pakian adat ani beda beda le, bugis ni pakin adat beda amsurui esa topi ania ibeda makauli limula lapaki pakian adat le ibeda pokalo manusia kalo sumatra lausaul paki pakian adat minang <noise> loho jakarta ang kalo apu uloit sa taman mini ang'kan seluruh pakian pakian adat kan loi amoi. Jadi lapaki esa koti- koti te <noise> pakian adat houn, an indonesia kan unik pakian adat. Sumatra, bugis, sulawesi, suru pakian adat kan bede beda le, hasa sau niku le beda beda. Jawa, am abis beda beda.